अगर आपे हाथे त्वचा या के भी सरीरे त्वचा खुश्क चि व्हयीं, जेते हम रुखु ब्वोलदन। रूखी जन सि व्हंयीं भौत जादा त्वचा, त तेकु देखभाल कमण्यें कन, मैं आपते बतौंदू। अगर आपा घौर मां नारियलो त्यौल छौ, नारियला त्यौल से अपरा हाथ पर अच्छा से मालिश कर द्यवा नयणं से पलि। तेका बाद नयंण से ऊंणा बाद, अच्छा से अपरु गात साफ करि ते, तेमा फिर से हल्कू सू त्यौल लगे द्यवा। सर्द्यूं मां यो काम जरूर कन चेंद। तेसे क्या वलु, आप अपरि त्वचै देखभाल कर सकला अच्छा से।